Al e üna dumanda dificila: a ie la ratamüza, ël ramarro e dop sai pa di d'autre d'autri nom dë rettili <hesitation> al e üna coza trop dificila për da dire ën piemunteis